Sor alō wa āna ē dōō ama a’nyor-ee ā barà ba le ghe bu zege dōō áyà nɔ baa ɛɛghàn lóó dóó amà. Meh bari a’sere dum ba alabà lo’a ab‘a āna nee dōō amà sah ba tɛɛn bu nu’alō waa tɛɛn amà. Nyorwō kɔ me gbo ba yiira do‘asah ụ, ba’e āna sah ba mue nee nu a’lō waa mue